Salama dokotera. Mba saika hangataky fotoana aminao any aho toy satria tato ho ato zay manko da manelinely zay gny lohako tsy haiko hoe manino Da haiko hoe ombia anao mba afaky mandray anakahy